أول حاجة نسخنو الفور على <hesitation> سخانة مية وثمانين درجة هكاك بعديكا في <hesitation> وعاء نخلطو الدقيق مع البيكينج باودر والملح، بعديكا المكونات الرطبة نخلطوهم مع بعضهم في وعاء آخر يعني مثلا <hesitation> الزبدة نذوبوها مع السكر حتى يولي الخليط <hesitation> ناعم بعديكا نزيدوا العظام والحليب والفانيلا ونخلطوهم مع بعض.